أول شي راح استخدم الفرصة لتصحيح أي خطأ سويته في الأسبوع اللي فات ،يعني مثلا <hesitation> أتصل على أصحابي، وأعتذر إذا صار سوء فهم ،كمان استغل الوقت أسوي الأشياء اللي كنت مأجلتها يعني مثل: قراية الكتب <hesitation> أو الجلسة مع الأهل ، يعني بتكون فرصة جيدة -ل- <hesitation> علشان أرجع ،وأنظم أفكاري فيها.